Iyoo na kuyu taku xiaa ya kachina clima tu'un sa'a, ta yoo kachi tuku'yo, kachi tuku tu'un ntavi ya xa'a ii tiempo kachi tukuo, ta yo'o na ntatui ya xiniyu ta kuva vaxi tasama nuj nu nteo, ta kuu iin ñu'u. iin ñu'uyo xa sin kaa inka ñu'u, xa sii ka tuku inka ñu'u chi ya yo'o ko'o inuiña ya kuva iyio nu nteo, ta yaka kua nakaai xia'a taku ntia xiniyu ya kuaa ntasama, ta mii xina'a vaa ta xi xii chiintu ya yo'o xia'a yojo marzo, ta saa ku vaxi ra xiantu chhiintu uxi marzo, inka tuku xika vaxi xiantu chiintu oko marzo, oko marzo i- ika nta kavantu chiintu uxi ti abril, uxi abril, oko abril ntava kuaa. Ika ni ni xiaa tuku iin tiempo xia tukuntu chiintu uxi mayo, uxi mayo chiintu xii tukuntu chiintu xia'un mayo, saa kiya tukuntu chiintu oko mayo, ta kixiantu chiintu ntii mayo, tii mayo kiyantu chiintu u'un junio, xiantu chiintu uxi junio, oko junio, oko junio tikiintu u'un ti julio xii uxi julio ya yoo kua yo'o taka, ta saa ni tu mii itu chi ta xi chiintu ya, ya xia yojo marzo ta skeentu su yaa yojo septiembre a yojo noviembre ya kuachi vaa ka, su yojo noviembre ntii ya cosecha kuñaaka tikiso ntina ña'ana, ta yaa xikaya vaxia. Tu vichi yojo noviembre ra yo nu vaa, saka yaa yiova isaa yojo noviembre taku tiempo taka ra takaya isaa ya yojo noviembre yoo, taa ta xianaa ra yojo noviembre ra kuña'ka ña'a chi xia nta tiama chikuitina nixiyo iin tiempo tavina ñu'úna ta vichi ra kuvika tavio ñu'un, ta ni ntojo ñu'un ta iin saa nta xinu safi yi yojo julio kachio, yaka kua yoo takaa, ta taa xinaa ra yojo octubre a yojo noviembre kixiana tavi ntiina ñu'una ke'e ituna ra tavii ntina ñu'una, xa yoo listoa chiina ya yojo marzo a ko yojo abril xika vaxia ya yoo uiya ya kua tikuaa vaxi ta saama chi xika tiá kiji, ta vichi ra ya skena va yioo kuya sekena ya vichi enero, febrero ya yoo kua skena vichi cha iyo ka iin parte, iin ñiañu ta kaa sekee niina nta, nta marzo a ko nta abril ra ss kuva saa sekena vichi. Yia yoo kua nisajma ya yoo xi chiintu, ta yoo tuku yaa tuku ya ikuu ta ntuvi ni xiyoa chi ni xiyo kuijiya yaka kua kachio kayo xa'a ya takuu ya itia xixi kiti ta iin yoa'ka saava koo mi tiempo ta kik kuiya xichiintu xaa marzo ra ntuvi nixiyo, nixiyo kuiji ikuu kuantu xii lanchiva a ko kuaa tuntu xii sintiki taku ntii ntoyo nixiyo kuijiya, ta ni kiti xaanu vaari, tuku miyu xintia lanchi ta kaku lanchi ra, lanchi'ka xianuu ntuuri ntuvi kutoori su nta vichi ra ko'o ka tii ntuvi'ka vichi chi nta chiñu chi saa chi ntixiava ikuu kuiji ta ika nuu vaakari ika ta iin mi vichi ra. Kuvika ntikoi kuni ti lanchi ta kuva xintiai ta kuva ntuviri, ta kuva xianuri, ta kuva ntuvi xianuri, ta naanu nixiyori yaka kua ntixiaari ka chi ntixia ikuu kuiji kuñaaka, ta ñaja xa kua taku ya kuu ntoyo ta xia kuaa ichi ntoyo xia tiempo xia iyoi taka xiniyu taku ntoyo naanu ra kuaa ichi ntivuaya tuna kasao kuenta nta iin tivi loo kava ntika ya kuu ntoyo, ta kooka ntoyo naanu chi ta xinaa nixiyo kooyo ya kachintu kuu ñu'untu yo'o, yo koyo ta koyo'ka xiniuna yaka ni xiyo iin taku yoo ii viko, ta sua kua piso chi iyo kuaa ntikuaya ta ika xintena xiyo iin viko, yaka kuu chiñu xinuuna koyo chi nixiyo tikuya tiempo vixi, tiempo ntuvi nixiyoa'ka yaka ra kixa media'ka iin nta'a koyo ich- itia kacho'ka kixa mediya ntai nta iin kuva iin metro sava najnia. Ta takaa ra yooka koyo ra ko xaaka cincuenta ya najniya nta meno kava nuju cincuenta kooka iin kuva ya koyo ya nixiyo iin metro sava, kuñaa kaya'ka yia nixiyoa ntoyo chi, ntoyo kua kuaa ichi ta vichi ra uuvi niyo ya kuu koyo koo kaya nta ntiavi nu iyioa yaka tuku ya ya xinuun nuuni kua'ka chi nta vichi takantua mi ñu'uo chi ya kua ntikua nuju xikachiñua chi nixiyo ntuvi ikuu chi yaka xiniun na'ka kaana in'i, a ko xiniuna iin viko a ku yoo savana xinuuna nta ve'e sukuana xia, ta vichi ra kuñaaka ntixiava yaka, yaka kua yoo xii ya ku ya tasama yoo, yo'o ña'aka ya nuni xiniuo ra ntixiaya, ta suvia ntixiaa uun kua chi ntakaa yoa, nta ntukuyoa nta chi kuu ka nu kuniuoa chi kuvika niyoa yaka kua yoo xia yoo tusama ya yuvi, ta xia yaa. Nixiyo tuku ya kuu itia safi <noise> kachi tukuntu yoo, itia safi'ka iyo nta vaa nta uvi metro ni xiyo najnia a ko iin metro sava ya vali chaa, nta iin metro su yoka ñu'u vaa ra nixiyoa uvi metro itia safi, ta itia safi'ka xiyuuna yaka nikua ve'e, tikuii ya yuvi xiniua'ka nikuaa ve'e chi ll ns nixiyo ntikuu ya ntikua mi itia safi ntisaa iku naanu ni ntaka nu ketaun iyo itia safi, ta vichi koñaaka itia safi vihi kintojona ntakana'a chin ña'a vaa xukua ta ntii xiaa vaya, nta ii iin nuu koyo vaakavi yoa, nta nuu lo tiika koyo ra xia ni ichivaa yaka kua yoo xii itia safi. Taika yoo tuku itia lesoo, itia leso'ka tuku yaka tuku uvi nu xiniua'ka, suviaka yaa kuva ntikia nuju yo'ó kuisoyo tu'utu a ko kusiyo niji, ko xiniyua kaniyo yo'ó ya ku plastico ya ntani takaa. Ko xinua ta ntantoso'o xiaa ra ika yoo iin yo tia leso ra xa yaka kuu ya yo'ó kavaoa chiktaoa raa ika kuiso tu'utu a ko kuiso kosta xiya kuu itia leso ya vaa ntikua kua ika, ta ntixia tuakava. T aika vaxi tuku inka yo'ó ita ko'ó chi ntuvi tikua nixiyo ikuu xinaa yo'ó ita ko'ó ra su kuva saa kuytua'ka, ko xinuun kaniyo yo'ó ta ntantosoyo a ko ta ntaxia iniyo kuisoyo tu'utu uvi tuu nta tukuyo yo'ó ita ko'ó, chi yoo intu ntisoaka ntita yo'ó, yo yo'ó ntee yo yo'ó kuiji, nta yo'ó kuni miyo ta ika kiiyoa'ka kusiyo tu'utu a ko nta ña'a xiniuo kusoyo a ko kuvi ñuutuo kiti xia, su yaka kuu ntia ntuvi nixiyo xinaa, ta vichin yaka tuku ra nta loo'ka nuu iyoa'ka, nta nu koyo'ka loo iyioa su xiji ka tukua na kachio, xia loova xijiya ko xiji'ka takuva xinaa chi xiji ntikua ni xiyoa'ka yaka kua xia kua'a ntixiaya. Ta saa tuku ya kachio kuu minu stila ya niayo xa'a tikuee ya kua xii ña'a xixiyo. Taa ika nixiyo ntikuu tukua'ka chi ni xiyo kuiji iku ra nixiyo ntoyo nixiyo, ta ika ntaa nu ketaun nixiyo minu stila tan mii ya ya kuva ya xiniyu ra in kuva treinta centimetro iin kuva saa suku nixiyo ya kuu minu stila, ta saa tu minu ntuchí nixiyo nti kuu tuaka ya kuu ntoyo ta vichi ra ntixiaya'ka koo kaya'ka nti vichi ra nta ntiavi nuu iyioa, ña'a tiempo yoo ra nisamaya kuava ña'a ntixiaa, ta yooka kii kuaa chininu ra kunta inio ntaka kua ntixiaa, su xa taxintu kuenta yoo ra xia kuaa ña'a kua ntixiaa yaka kua iyio xii ya tasama nuju nteeo, tasama iin tiempo nu nteeo, ta yo'o koa ni kixa saa chi ya kixa saa ku kaani chi kani ra loova nixiyo kaani xinaa mi ñu'un nuu ntentu yoo ra loo nixiyo kaani, ta vichi ntaa kaani kuvika kanaun ntuuvi. Ta taa xinaa ra ntuvii xikao nta tiji ra ntuvi xikao chii loo nta tiji kusinio xikao, vichi ra koo ka kusinio chii ta xia kuao kachiñuo nta yo kuaa kachiñu ntuxa kuo chi kuaa ntikua nta ntiji ta yaka kua vaxi ichii mi iku, ta xii yaa ya ku it, vichi katukava kue'e nuu itun, ichi ntii itun tu kantu toki kantu xii tu yo, yo ñu'untu yoo chi ntavi nuu yiotu tuka ra koo tu iku iini, ta saa ni tu iku vixi chi ntiavi nu yoo tu, itu vaa tikua kutu'ka, tu'ka kana tu'utu ta ntuvi chiyo ña'a xiitu ra ntuvi kayutu, ko kayu kijitu kuee kayutu ta tuka ku toki ra vaa ntikua loo ku tu'utu, vaa ntikua itun kutu ta vichi ra kuva kani kue'e tu kaa ra kua ntixia ntii tu, ta saa tu tuxa kua ichi ntii tu xii ya kuu tiempo kua tasama xii kua nta ntiji tikua, kua ntixiaa tu kaa, ta kaa kua ntixiaa tuntu xia ntavitu tu ni'í kuaa ichi. Yia mi ya tiempo ya, ya kayo taka kuaa ntixiaa ntii mi ña'aka, ta yoo kua nta teje ña'a chi tamii xiachi ya kixi chi ninu ra kuvi kana ña'a ya kana nuju iini, ya ñu'un yoo chiyoa ra ko kanaya ña'a ya yoo nu iini, ta vichi ra na chiyo ya kuu limun kaa kana limun, a ko na chiyo ya kuu iki yiami ya kana nuju iini ta kanaa yoo, a ko na chiyo tikuaja ta xia kuun tikuaja, a ko na chiyo ya lima ta xa kuun lima, taa ta tiempo xinaa ra ntiaka ra koa kana ña'a nuu iini, ta ya yo'o ra xa ntakanaya ta ña'a yoo nuu vixi ra kua nti xiaaya yia ku naña nixiyo ñu'untu yo'o, xinaa nixiyo naña xanuri kuva kuniri, naña naanu nta vaa nta iin sava kilo veje naña xi kuun xinaa chi naña naanu kuri'ka. Ta vichi ra kuñaka nta naña vali kuun yoo nu kuchiñu'ka te'e mi naña yoo nu ko'o kaya nta ntiavi ika xii kaya kanaya chi kua ntasaja ñu'ú, nta sama tiempo ra xii kaya'ka ta saa tu tintuyu ta xinaa ra naanu tikua tintuyu kana xinaa, ta vichi ntaa su valiva tintuyu kana vichi, ko kanaka tintuyu naanu kua ntixia tii ña'a mii yi xi'i ya kuu tikantiji chi kua xinua, ntu iini tikua ko nta ntiji ta tikua tantiji tiempo xinaa, ya yoo uiya kaa mi ñu'untu nu ntentu ta vichi aa. Ya yoo tuku xi'í ta xinaa nixiyo xi'í, xi'í tikisu kachintu yo'o ra xia ntixiaa ka nta iin tiavi ka nuu kanaya, koo kaya kana. Ta yoo yo tuku inka xi'í vaya ta saa ni kuaa ntixiaa tuakava kuñaaka kana, yia yoo tuku xi'í xa'a sani su loo kana takava. Ya kuu xi'í siti <noise> ta kuñaaka kaa ntaa iin, iin vaa kavi nu yoa ta nuu kooka'a yaku xi'í siti, ya ku xi'í na'a kachentu yoo ya too tuku ra ni naa ntixiaava yo'o koo kaya nta iin sanaka kunio iiña ya yoo kua ntixia ntiiya, su ntia yoo ra comida vaa xikua, ya yoo kua xi xanuu ya yuvii, ni ya yuvi ra kuaa tikua tiempo xanuna, na xixi ntii xi'í yoo ta kuaa tiempo xanuna yo iin sava ntee kana vichiva, kachiñu niivana tavina tu'utu xia kuaana iin noventa a nta iin ochenta kuiyana, ta tavi niivana tu'utu kachiñu niina chi yaka xixina, ta vichi xinio xa kuva kintojoyo vichi chii xa inka ña'a xixi'o xa xixi chaayo ña'a vaxi fabricava a chi yaka xixiyo su xinio nta kuva kintojoyo su na kaa kuna taxio cuenta xii chi na kaa ra ntee niina taka ra kachiñuna. Chi yakaa xixina, saa tu yuva yia kuu yuva ti'i, mii yuva ti'i kaa yo'o ra ya kanu xikua'ka yaka ku mii iin comida mi ya vaa ntikuaa su vichi ra kua ntixia ta kaava, nti xiaa ka ra kuaa ntixiaa cha tu yuva tinana su loo cha xiaxina'ka ta ya yuva ti'i ku mia vaa chaka kanuu nuju tikui mi yuva, ta kaa yoo yuva tio'o ta kua ntixiaa'ka, ta kuu ntii ka yuva yia xixina ra kua ntixiaaya chi yova kuni kanii, ta yoa loo kanii kunia ra yaka ntixiaaya chi mi kani ntu ni'i yaka kuvika koo yuva, ya yoo ka xia yo'o xa'a ya kuu ya clima kachina su ya yoo vua ya takuvantu iin kuenta xa'aya chi kuaa tikua vaxi ta sama, ta saa ni tu tikui tuku, tikui ra ta xinaa tikui yúvi ra kuaa tikua tikui nixiyo a ko itiaa ra itia naanu tikua nixiyo. Ta vichin ni itia kura ra su loo ntuvara, ni tu tikui yuvi vali kura ra su loo ntuura, vichi ra kuñaa ka pozo chi ta xinaa ka ta ñia ta ñiana ni xiyo pozona, ta vichi kooka pozo ta ñiana kuaa xikana nta kiina tikui vichi, vichi kixiana xiniuna manguera yaka kuya xiniuna vichi, su nta xiu'un sasikina taa ta xiachi ra koo xiu'un ni sasikina chi ya yeana nixiyo pozona lugar chi loo yuvi tu xintee ra, ta nixiyo kuaa tu tikuiva ta vichi ntukuaa yuvi ra koñaaka tikuii kuaana nta in xia yachi kilometro nta vaa, nta uvi kilometro kuana kiina tikui chi vaxi ntixiaa tikui xiia kuu ya kani. Ta saa tu itiya kuñaa ta itiya nuju yo'o ya kua ntixia u itiya, vichi kua ntativi inka itiya ya vaxi nuu iini ta yaka kua kuuta iniyo a ya un ya vaa ka kuanu kiti xiia'ka a ko ya kuvika kua chi vichi ra kuaa ntixiaa kiti ya kixa itia vaxi nuu iini nta tejea nuju vixi ya yoo vua yoo xii ya kuu tasama iin tiempo.